देखो सा हुकुम अड़ी बात हा के पक्षी हवा जका आप री और आप रा बच्चा रे रक्षा हरू गोसला बनवा। और बा बिन महीना आप रे और आप रा बच्चा रे रक्षा करवा चावा हा। पक्षीक गोसला एण वास्ता बनवा के बा आप रा और आप रा बच्चा रा रक्षा कर ने चावा और वा दूसरा जनवर रे बे रक्षा कर ने चावा हा।